Menurut sayo kuliah tu sangta lah penting, kenapo penting karena pendidikan ataun pelajaran yang kito dapat semaso sekolah tu sangat-sanagt kurang menurut sayo, kenapo kurang kareno yo pendidikan yang kito belajar di sma, smp, sd tu hanyo pendidikan dasar be, kalua missal nyo kito mau cari pekerjaan sekarang tu susah tu kan, minimal salah satu syarat nyari kerjo tu yo kuliah itu lah salah satu penting dan jugo tadi bicaro soal pendidikan, pendidikan di kuliah tu, pendidikan nyo tu bukan dalam artian pendidikan nyo tun samo kayak di sma, kito belajar segalo hal-segalo hal dak, kito belajar tu apo yang kito minati, apo yang kito sukoi nah itu, contoh kito suko <hesitation> ipa kito masuk ke jurusan ipa kuliah nah di situ lah kito pendalaman tentan ipa, pendalaman tentang biologi dan segalo macam, contoh kito suko tentang hukum, iyo kito belajar tentang hukum, tentang pedalaman tentang hukum, apo itu hukum dan segalo macam, nah mungkin itu salah satu alas an kenapo kuliah tu penting dan jugo kenapo sangat-sangat penting relasi kito mungkin kito pintar di pelajaran di pendidikan tetapi. Yang namo nyo kito berbicara soal realita, di indonesia ni dio butuh relasi yang kuat nah gimano caro mendapatkan relasi yang kuat, macam tu yo dengan berkuliah, kenapo dalam bentuk kuliah, kareno kuliah contoh kalau kito-kito kuliah di kampus-kampus yang besak itu orang dari mano bae ado, nak orang dari luar daerah kito mau orang dari seluruh indonesia maupun luar negeri ado di kampus tu lah jadi relasi-relasi macam tu, yang memicu kito lah buat masa depan kito jadi kuliah tu, itu dak tentang pendidikan dan tentang pelajaran tapi tentang bagaimano caro kito, bersosialisai dengan orang, mencari relasi dengan orang, itu salah satu alasan penting jugo lah kenapo kuliah tu pendidikan nyo, gelar yang kito dapat kan untuk pekrejaan, dan yang penting yang sayo sampai kan tu relasi yang kito dapat kan itu penting.